افضل ان اشعر بالبرودة الشديدة لأن فصلي المفضل هو فصل الشتاء و ايضا في حال حسيت ببرودة شديدة حيكون عندي بدائل اخرى انو اني ارتدي ملابس هواية، اغطي نفسي، اي - اشعل تدفئة بس في حال اذا اني شعرت ب اي- حر شديد اي- نوعا ما يكون ليا قيود انو اني اخذ راحتي بالتدفئة و السبالت و التبريد.